Kaynu wey kaawabanaka ŋalaa maŋ hedimee meniinugu taa kaa hedimee menii yak aŋaa nimiree wakarii kawon̰oowaŋgu hedim mireni wakari kuyan, abiŋ abiŋ ton, abiŋ jen, abiŋ ton toosiren kudriyasiiriinu, adri ti winiwi yokoy maŋ jul, saagu mene, degiigagu mene, saak, sak degiigek karŋak, wonjoo, lel nahar, suba, ondokur en̰ik, miniwek, eyek, amsatan̰ii, dey, luluyoo, sasalaa, fafaraa, fefedaa, leelawaa, mut suŋuu, n̰at suŋu nduk suŋguu, tik suŋgu, kaar suŋuu, siŋ suguu buku suŋguu. Trafanaa, trabanaa, kayaa, kuyee, kelek daa, kapdaa, wukaa, dalaa, korcholii, mukun̰oo kukun̰oo, n̰at daa, njimdaa, furdaa, tuldaa, jeŋdaa, morokdaa, muŋdaa, zirdaa, trutii, musii, kafut daa, n̰aa yaŋaa, ndukdaa, kapdaa, kok daa, pidaa, likeyaa, ndakaliyaa, walakdaa, wusii, yuudaa. Njoydaa, fuurdaa, busdaa, trekdaa, fuluudaa, selleedaa ŋariyaa, ndalaa, lul lul, tenen tan, n̰aa kurok, kaaasak, andran̰ik abasik, ojur, chammam, andandann̰aa, n̰iin̰ii, kasin̰ii, kijii, tifik, n̰iŋirsimik dariŋ, millek, jaa, away, garchiŋak, gir, kunjijee, kusuu, daarrak mun̰ik, n̰isik tabartik, bitik. Satik, karaa tabuk, bakalam, galmaa nimakdaa, omnuŋoo, bon̰ oforkok, njiŋaa sitdaa, cokdaa, sudaa, fiidaa, nandakalaa, daraadaa, salaadaa, kalaadaa, kelekdaa, wukaa, silaa, kamaa, ombur gugur, n̰amuk zipdek, andandalii, darkadaa, n̰uk, «hesitation», fekedaa, didii, aŋarak kakadik melelik. Duriichii sasalak, kamiyak weyiŋnaa waŋ aniyka nilee, arii, kuyaa, boŋoo, isik maasak, gariŋtuu, turuk gun̰ak, zor, kuyaa, doŋoo n̰iin̰ik, n̰iin̰ii, seysiree, set siree, tut tuu, dreksuu, butu suŋuu, tanaa lalakaa, ninjikinaa, burnindriyaa, ninjiyaa, fiyaa wurŋaa, nimirek libiyan wattalaa, ketek suu kutuŋulee. Kololii, ŋuuŋursuu, tuŋisii, wurvasaa, trabakaa, neyaa, yirkitdaa, yokoyii, tasuu, gurchuŋok, gulee, farjee lalakak, andamuk, n̰idik, en̰ik duruuchii, kemtik, kemik, kikilii, hedirii, chaatibii, rabaatak, ndrekee, surwal, lafaa, imee, dolok, weyiŋ naa waŋ kaŋgu, kaytoo leelewaanu ltisii kanii, ndeele n̰amsa wiŋsi, amawasteriinu, baar kiraa waŋ nun n̰awuk taa kaa. Surak melegu tujini, seer kalak waagu jaa weyiŋ jaa tii andaka tindaa, kalak halbaatik kay waŋ wawayka keree tindistee naa amgu kaa amburan ti wawa, kaŋ yak ondorko nunjaanan deek taariŋ kaa anduy ŋalaa yaŋan dek gak yak n̰aa nak tuyoonu gat nondroŋii, wasaka gak wundinin saagu tinen ti, sak waagu tiyon jaa basalak nitek kay nulsitek kaay, am n̰ee kaŋ yak awsandagu n̰aaman ayay adumaa kaa n̰ee ta aa ari, kaŋ kasnuŋgu dittir waŋ kan dittir kindasan, wonjoo tiyoonu mii tifii n̰aaman bar nisik li yak jaa sikaa nu faan aa arka jaa zikiiri, jamboyka ti maŋ kaa kumboy «Hesitation» misii naanu ti, tik andaka, toloniya kedimik diyabek anna tika woyin itika ya enjii.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 Tukunun naŋiraa waŋgu ti niŋeeri, kenii yak jaŋar naanu jaa n̰ee tiŋ, am weyiŋ ke abaanak kay, mesee, korbuyok, gulen, oŋor gambarik dalik, dalik gumsayak dalik komolok, dalik siisiwaa nak witiwar, tiwaa nu kaa jaa hor nimiree kay nas, kee nimiree witeeri, ee tii wey tatayka ti aa kirii, korin okoyni ke n̰eeta am dok torgu, oworgeteenaa andi, abdalaz jaa tii n̰ek tiŋ n̰aa kelee kalak tiŋ, am bitak nujik waagin ner narak ti su ti windi, am wey aa orŋoonu taadak jee yak jaa manjilkutuu nuŋgu ti, taa artee ti, ayaanu waŋ kaa n̰ilii waani, waŋkaa calak taa wir tii tee ti, waagu ti tii, laala tii taani, wagin ner ndrep tigu yawak ti, waagin ner ndep. Eey mii kaa aataanu gin̰aa waŋ gindrii, walaa miigu mbokoyandi seti waŋ okoyka kartuum goo nun naatandi, eey nimireeti aa tiri gen̰eŋ kul siŋen waŋ lutoo wenii windrii muŋgu kay wondokoy gu, waŋ andaka wasi, n̰ee tii dey nuŋgu siyn̰ su ti tiyay, kalak waagu waadi hamra mamaka ti kalak kakalagu andaka njaka tindika ti n̰ee, arka ti haa zeribee waara aanirnu jaa mariyanu ti machuk niday andakati anri andi, atirnu jaa ari n̰amuntaa di, aa nirgu jaa tirka ti ari n̰amusn wegitaŋ darayip layik n̰amustaandi, annaa ti, aa salaagik tii kaa mi kaa dum gastanderaa.